<hesitation> mnyama mwee namwenda nini ni samba, samba <hesitation> aisee simba ninayenda sana sababu yache, ni kintu kwanza chechiyaminia itundwi. Nosababu ya kwanza, sichofaa mnyama ari wasii amuna, konikintu namaa yahewa namfalumi kwamba avaa mfalme wa itundwi kwamba yeye noo- vasii vakinani vakime mikono harani. Nikintu chee yaminia, kintu chekini na uwezo ukiyamini yaani, nguru jojiri najo, <hesitation> kusina kintu choshindwa tuku yo labda uvike tembo vi hao lakini ya tembo mwenevu kwaine samba chafugirwe. <hesitation> nyaari japo nala mvira zururi, ko simba jinsi veeri, <hesitation> samba ni mnyama kwanza samba, ukorofi vi isina tuku ila koichokozire nontu ivire tanga kipengele chaluwe na hiki. Ila samba, samba nimyama mwatulia sana yani, mnyama mpole, <hesitation> samba kwa samba nechalevii nayenda, ni ure uwindaji wachwe, vejikeresera vii mnyama flani ambao tukirese kunu ukerese kunu, maanukamunika kati alafu simba, sinashana isindwa baa kwinda ni ndala vii ina akirieri. <hesitation> kwamba huu natukaa nanii nyunyu wasaa mkasakire chakuala ila binadamu ndunu malume nosaa ukarakire ila samba, samba anakiri itumia, kwa konaa! Mdala nosakira msosi sionaa muntu mulume tuku. kore rintu ratulia derikuja ridala kusakira ukokiberia mnyama jikitererera kojaa kwatire. Creta kwa simba kipe chachwi namwendera samba ni chee, jinsi vere ari vii, <hesitation> vekala tuku asina mambo yarifoo amuna, yeye ni mpole. <hesitation> Misha jachwe nojio ende asina haraka eri kwamba <hesitation> sijui nini jampichi kwamba, nikuzunguka mwanza mwisho, kuria sijui mikufaa yani ikaria kintu nyama konaa jeikwatiri nyama. Ikarire nyama yaboha konaa yaguswa nisahuu, <hesitation> irekaa nayo ikalondaa nanii, uwezo are nao samba kusina mnyama mwendaa matijege, koamwire kwamba tii njala yoria. Lazima kwanza asakire nyuma, kwa kasi, deakairiele nyama ileile, kwamba ukueina felile daakalekela <hesitation> mpichi dejikujaa kaali noria. Ila samba laje cheeki sinenga sana vintu vevila viha, nomanaa neyenda nii mnyama mstarabu yani enda! Aria vintu vee vikala sawa naya <hesitation> kuliko na mpichi maana mpichi taulumana kotee vesii ire harufu. Lakii simba! Simba ni mnyama simati sana asina noma na muntu.